इद चेनऊआरी इद प्रकारऊ आरी नितो जू शिगानू कट्यामो कामंग बअच जू चेनऊ उपयोग लान्च। जू इद सरल व्याख्या दू कि जू हाला कामंग लान्च। चेनऊ गति चेनऊ आरी इद मोटर निज जू इद चेनऊ गति प्रदान लानतो। चेन इद दिशाओ चालेच जू फिर बअच। कटिंग टीथ चेन इद कटिंग टीथ दू जू शिगानू काट्यामो जिम्मेदार निज। जू टीथ तेज धारऊ निज ऐ शिंग काट्यामो डिजाइन लान्च। शिंगू कट्याम जू चेन शिंगू देन चालेच, जो कटिंग टीथ शिंगू कट्याम शुरू लान्च। चेन की गति रंग कटिंग टीथऊ तेज धार शिंगू जल्दी रंग आसानीस काट्यामो मदद लान्च।